Bara a taba`an to rakerake rakaha nom na tea ann tea nubunubu, ena toro gaga tea- tea ena toro gag tea, tea nubunubu, mameha vuri ena toro gaga tea mea bisket ge, ena toro tagune tea bubunubu, bevo taemm bena tagune tea nubunubu- beno tagune tea nubunubu ena toro gaga tea momohu roho, tabae ena toro gaga momohu a tea mene vakikis ana murine eve re pa ante mana tea ann a memaha si kaen taba`an vai ama kikis evehe a nubunubu ena toro tagune ena re pa paga rakaha tea, ena toro gaga rakaha tea nubunubu bona, eve rakaha taba to- to toro to tatagune nom na ena repa gaga momehu e tea nubunubu murine ena re pa ante mana tea ann ama meha kaen taba`an vai to rakenom na tea ann tea mameha nubunubu ge tea roava bata ge tea tauravi bata evehe mameha vuri bero taem ena toro tagume tea nubunubu eara na rake nara tea gaga tea momohu orau. <hesitation> eara na rake nana tea gaga tea momohu. Mameha taem be hiki to suka, eara pa goe to gaga tea. Eara pa rake petet ta si tabae to ante nom na tea ann a iana a ta kaukau en a re pa ann me bona iana. Ena toro ann a iana tea nubunubu. Eve a si taba to raerake rakaha nom na tea ann tea nubunubu. Bena ann a iana tea nubunubu ove pa mata rakaha tabae mameha ena sa ann hanom a iana tea nubunubu ena re pa rake rakaha, eara repa karahu tea ann kokora taba`an suku venei eana toro ann a iana. A iana a vaorete a mata teara ta teapu suku venei eara toro ann vakikis e, bena tagune tea nubunubu ena toro rake tea ann keha to ante nana tea paku arara are pa ann arepa mata. Evehe enana tagune nom tea nubunubu a faba to rake monohu koa nom na ena toro ann to iana, tea nubunubu. Ena toro ann ta iana ae vaorete e mibona kaukau, eve rakaha taba torakerakenom na tea ann tea nubunubu, eve.